Nʋ nani fʋɛ ta ɛkʋɛ wa kafana bʋɛnɔ ninadʋa drʋat dʋnʋ bʋbʋ dʋnʋ ɔvlɛ dʋnʋ awʋ ɛkʋwanɩ kafɔ nabʋɛ nɔ lafa ɔsidini badʋ ɣup enyua ɛkʋzɛ ma kpɛkpɛ ani ɔnana bʋɛ nɔ ɛkʋ wa kɔbebe nʋ yanɛtʋ ɛkʋte nalʋ ɛtʋ eakɔ nabʋɛ mʋ kana ba ɛkʋ wa kɔba zɛ kʋyanʋ fɔrm wanɩ kɔbeze neli ɔnanabʋɛ ɛsɛ kabʋɛnɔ lafa kʋnazɔ kʋmʋ yadʋ ɛkʋ kɔbabʋɛ amʋ kɛ nɛtʋ la kadʋ ɔvlɛ dʋnawʋ bʋɛ la mɛ abʋa tsino kekembʋa adʋ tomegavi kewle dʋ keke bʋa adʋ afʋkpa ɛkʋ ɛdɩ kpekpe adʋ shɛn mɔmɔ kewʋ ɛkʋ kmayɔ ɔwlɛ bʋakʋ ɔwlɛ dʋnʋ ayawʋ mayɔ ʋwɔ edigbo mowʋ dʋnʋ ɛlʋ kɔbʋɛ kɔbʋɛ ka akʋtʋ adui bʋala mɛ adʋ kɛya beli bʋala alʋsia ɔlʋ bana zɔnʋ ɔsi sisi layɛ ta ɛkʋ wa kadʋ edzeyɛ kɛkɛ bana wlɛka banadʋ dzodzo.